No Ütiskuningriigih um ülepää jo mitu maad ja mitu kultuuri: inglüse ja soti ja kõmri ja korni ja põh'a-iiri viil ja. Üte sõnaga sääl um väega kirriv seo lugu, et väega mitund muudu kultuur.